ज्éब्ल जन्ग्नि बतर्सेल य्é हम्ब्ल मन्छिबने एप कोस्तोमने हम्ब्ल जुनत्पर को सन्दन् नै, बेसन्ग् कोस्तोमने जुनत्पर है। जुनत्पर थने न नोउ गय, गन्ग बिरत्ने, मोदम्पर ब बिरत् कम्ब्लो य्ó बेसिन है। भ्रैदे बतर्सेल नेन् तकैने, जुनत्पर ब थेइलम् नै जै य्é नोउ नोउ मन जन्ग। द्éइ नगिर् नै, हबि, थनै, बि य्ó बिरत् कोस्तो जै बेसिन् तकै। अम्प्रै, बेसेरे गौस्ने मोदम्पर्को ब कम्ब्लो नै मनि, बिरत् कोस्तो मनि। जन्ग्नि नोउ ब बेसिम दोन्गो, बेसेरे हन्ग्तेने तेनेजले लन्ग गोरो मो है बिरत्ने। भिरत् कोस्तो जै य्ó बेसिन। भेसिन नोउ बन् गै तकैने, गौको है मने बसेनने थने है य्á बेसिन। द्éइ गन्ग नै जन्ग्ल गसे, सिकफर्को है, बुग्लुबुग्लुब् मने।